Asa ulun lah, mun begosok gigi tu sama ja pang pentingnya kaya besabun. Kaya munnya urang ni lah abis mandi, nya sudah besabun tapi kada begosok gigi, asa ulun sama ja pang kaya kada mandi lah. Dahulu tu ulun ada beisi kawan, wih bebau banar muntungnya. Aseli ulun kaya kada tahan banar tu pang munnya bepander di higanya tu. Kaya, ulun sampai bepikir, ni urang ni begosok gigi kah kada yu lah saban hari? Kaya bebau tarus tu pang mulutnya. Munnya sudah begosok gigi, kenapa masih bebau yo lah mulutnya? Abis itu lo, ulun tu ada jua beisi kaka nya tu jarang banar begosok gigi tengah malam tu nah, nya tu koler banar. Langsung guring inya. Pas ulun lihati lo, giginya tu kaya pina bekuning- kuning <laughs> tu nah. jadi ulun tu kaya, ma ai begosok gigi pang, kam ni. jangan pina merigat ha jadi urang! Kaya, kenapa gerang? Sekoler apa gerang kam ni begosok gigi? Pina kaya kada handak banar tuh. Lawan jua lo rancak ada nang bepadah kaya, munnya kada begosok gigi tengah malam tu nya kena, apa yo lah? Bisa meolah gigi jadi belubang lah, jadi bebau pas siangnya. Jadi kaya, ulun tu jua suah ditakutani lawan, lain ditakutani pang. Suah merasai lah, dulu ulun lagi halus tu jarang jua besikat gigi. Jadi. Gigi ulun tu suah sampai belubang. Nah gegara itu loh mama ulun kaya, nah ai gigi ikam ni belubang, ke dokter gigi gin sudah kita ni nah. Ditambal dulu gigi ikam tu! Nah pas betambal gigi lo, sekalinya tu sakit. Uma dari situ ulun jara sudah kada begosok gigi lo. Di situ ulun begosok gigi tiap hari tu pang. Pokoknya kaya, kada handak tu pang ulun kada begosok gigi tu nah. Sampai suah ulun tu teguring, kada sawat begosok gigi lo. Esokannya sekalinya jadi sariawan mulut ulun, jadi kaya apa yo lah? Kaya muntungnya tu kaya rigat mungkin lah? Gegara semalam kada begosok gigi, jadi langsung besariawan. ma itu ulun kaya tetangis- tangis lah, makan kada nyaman, minum sakit, kada nyaman tu pang lah munnya sudah ada sariawan di muntung tuh. Jadinya, apa yo lah? Jadi, walaupun ulun besariawan tetap ai jua ulun paksaakan sagan besikat gigi kaytu nah. Supaya lakas ilang sariawannya. Makanya ulun tu rancak kaya teheran- heran lawan urang yang kada handak besikat gigi. Kaya, kenapa gerang kam ni kada handak besikat gigi? Padahal sepenting itu. Ada jua nang lebih memilih, nya besabun muha tapi kada besikat gigi. Kaya, muhanya ja digaduhnya, giginya kada. Kaya, peraya ai ikam bungas muha tapi gigi kam bekuning- kuning bekarak- karak kaytu nah. Kada kah supan kaytu? ada ulun beisi kawan sampai giginya tu behirang- hirang kaytu. Kaya, ah ikam ni kada suah kah menggaduhi gigi? digosok ai sudah gigi kam tu tiap hari, supaya kada bebau muntung tu nah. Kaya, bujur pang lo pinanya nya tu kada kawa pang lah mencium muntungnya sorang. Tapi ulun handak menagur tu kada nyaman jua pang. Kaya, ai muntung kam bebau <laughs> jangan bepander. kada kawa jua lo ulun menyambat kaytu. jadi kaya, ya kesadaran urang- urang ai sudah begosok gigi tuh lo. Tapi asa ulun ya, kenapa kada besikat gigi tu nah? Wajib banar pang asa ulun sudah begosok gigi setiap hari tu, kaya kalau bisa dua kali sehari tu sudah kaya harus banar tu pang. Kaya jangan, jangan sekali ja kaytu nah. Kaya, kalau kawa kam sebelum guring tu begosok gigi. Habis tu kena pas sudah kam bangun begosok gigi. Supaya, suapay urang tu nyaman jua kaytu nah bepander lawan kam. Kada nang bebau. Jadi berataan nyaman, kam nyaman gigi, beresih, urang nyaman bepander kada bebau. Jadi kaya, wih jangan sampai kada begosok gigi lah urang- urang tuh.